E ñalawmaaji ɗi njaawniɗa no feewi <hesitation> ngam kacitari ma, aɗa waawi feewnude awoka, aɗa feewnude, salaat, aɗa waawi feewnude kadi ɓoccooɗe. Ɗeen ko ñaamalleeji jaawɗe, taw kadi ine moƴƴi e cellal kadi.